Ndiringoreta Estados Unido pe jaeko tätä <hesitation> importante supe ipuereta jokua acción de gracia kua jaereta oyapo tembiu ndie jukuraiyave jaereta tanta okaru jeta tembiu guinoi kuae oikoko irundi aratinipe jaema oyaporeta kua arete juegos artificiales ndie barbacoa jare oyuvangareta beistbolpe supeguareta importanteko puntualidad mopetirami omboipivaera jaema okarutayave opaeteko oita jokuae, jokuae arajaipe tantata oyomboetereta restaurant retarupi tembiu oi vae jokope ipuereta oiporu jou hot dogs jei supevaereta kua tembiu oiporureta <noise> guiraja <noise> vaera ijovaerava jet <hesitation> guinoiretavi independencia jare privacidad jei supereta erei kuako jae oaja tairusureta ndie <noise> jaereta guinoiteko oikova jare tantako jaereta omboete tureta oyapovaera opaño mbae ikirei oikovae